نعادو يا ولادودي نمشي وحدييي نقعد وحدييي بمفردييي وحدييي لا لا لا معايا لا عادو ما نحبش عادو لا العود ااا ههه إسمه في العدو واحدي نجم حتى يقعد حتى داناجمش تقعد لحداه العدو تاعو.